أكثر مشروب أحبه ويسرسح على قلبي صراحة ويعطيني طراوة فظيعة مشروب <hesitation> عصير الليمون بالنعناع، طريقة تحظيره سهلة جداً أجيب ليمون وأقشره لأن ما يصير أحطه في القشرة حقته راح يعطي مرارة كذا، <hesitation> وبعدين أجيب كمان نعناع أخظر فريش أحطهم مع بعظ في الخلاط وبعد كذا أحط <hesitation> ثلج وخلاص، تحظر المشروب.